I juyy xen, ii mý’ xen, xen tá’ jö mý’ laa’ xen tá’ jö mý’ yüü, xen tá’ jö mý’ dxⱥⱥ xen tá’ jö mý’ ká’n i tá’ kä jé mⱥ je nuu kö’ e náá’ jmóó tá’ jö mý’, la ku xen tá’ jö mý’ i náá’ xiñó’ re fáá’ra, jmí’ re lɇ ´nó’ e éé’ ka gín tá’ kää ñí’ meesa je éé’ dsa, je nýÿ jé ‘nó’ tá’ lajy e róó jé ‘nó’ tá’ lajy jó ý jé ‘nó’ tá’ mó e jmⱥ’ lɇ, ejö la ka juý ‘náá tá’ e éé’ tá’ jö mý’ i xen xi ñó’ la kú jö mý’ i xen Kää <hesitation> kää i xen kä jenuu jmóo my tóo ba tá’ jö mý’ i i jö to ÿ’ éé’ tá’ jy guóó’ ï’ éé’ tá’ ta é náá dse dxáá’ ba tá’ jö mÿ’ i a la ro’ ka fý ‘náá e re kú’n jná ba jö mý’ i la ka fý ‘náá re kú’n jná e Jó ma re tää tá’ ty kiótá’ jö mý’ i, i xen ba jö mý’ i kí xen bá jö mý’ i i ‘nó’ mⱥⱥ ba ‘nɇɇ’ éé’ tá’ mⱥⱥ ba ka gín re lɇ köö juýý béé’ lɇ e ka gín ka kiä mⱥⱥ jö tóó’ köö too tá’, nyy ‘má tá’ mⱥⱥ jö je nýy jé ÿ’ eé´’ ga la jna tá’ jö mý’ i.